جدوں اسی بارش بارے گل کر دے ہن، تے من وچ کجھ خاص تے تازگی بارے خیالات ہن۔ <hesitation> تازگی تے شانتی، قدرت نال جوڑ، رومانس تے خوشی، آرام تے سوچ، بارش دیاں بونداں دا شور سن کے، دماغ نوں اک آرامدہ تے شانتی والا ماحول محسوس ہوندا ہے۔ ہوا، مٹی دی خوشبو، تے ہریالی پودیاں نوں ویکھ کے قدرت نال نیڑے ہون دا احساس ہوندا ہے۔ بچیاں وانگ کھیڈنا، چھت تے بونداں دا آنند ماننا اک خاص مزےدار احساس دیندا ہے۔ بارش وچ بیٹھ کے کتاب پڑھنا جا گرم چاء پینا من نوں آرامدہ محسوس کراؤندا ہے۔ سنکھیپ وچ بارش صرف پانی نہیں بلکہ من نوں تازگی، آرام اتے قدرت نال جوڑن والا تجربہ ہے۔